<hesitation> וויזוי נוצן פיש זייער פינ'ס <hesitation> זיי נוצן עס צו קענען זיך בעלעינסען, <hesitation> זיי זאלן קענען פ- שווימען ווייטער, ס'העלפט זיי זיך, שווימען <hesitation> די <hesitation> פון דער פארנט און פון אונטער זיך העלפט עס זיי זיי זאלן קענען בעסער שווימען.